اخلينو عالشحن، حتى اتأكد انو مشحون مي بالمي -بعدين اجي احاول يعني احاول افتحو، مرة مرتين ثاثي - اذا كلش كلش ما طقتو، ما فتح بيدي، اودينو عالمصلح، اغوح افتر اجيك المصلحين وماكو غير اختيار